جی تساں اساں کولوں پو چھیا کہ تساں نکّی عمر اچ رہنا پسند اے یا وڈی عمراِچ, تہ مکی تہ زیادہ نکّی عمر اِچ رہنا ہی پسند ہے کیوں کہ نکّی عمر اچ بندہ جیڑا نا کھیل کود زیادہ کرنا, نہ کوئی غم ہونا نہ کوئی پریشانی ہونی اے تہ اس لئی میں نکّی عمر کی زیادہ پسند کرساں تہ باقی اے جیڑا نا زیادہ تر اساں کھیل کود کی پسند کرنے آں تہ پھرنا تھرنا زیادہ گراواں وِچ <hesitation> اے کھانا پینا یا اگّے پیچھے دوستاں سنگیاں نال بندہ جانا, اس لئی نکّی عمر اچ اساں زیادہ پسند کرنا, تہ بڈی عمر اچ اس طرح ہوئی جانا کہ بندہ مصروف ہوئی جانا اپنے کام کاج اچ تہ او فر ٹائم بندے کول کوئی نئ ہونا تہ اس لئی اساں وڈی عمر کی میں پسند نہ کرنا۔